مرحبًا، بصراحة، اليوم أني أحتاج أركز في العمل و أخلص المهام اللي عندي، إذا كان عندك شيء مهم تبي تجوله، يفضّل أنك تجوله لي بسرعة ،بس الحين الكلام يشتتني ، إ ذا خلصت شغلي أجدر أكون معكم وأستمتع بالحديث. شكرًا لتفهمك، وبإذن الله نرجع نتحدث بعدين.